أكيد بختار إني أكون رياضي مشهور وقوي, لأن الرياضة بتعبر عن القوة والتحدي والصبر والإلتزام, فأنا كمان أحب إنه أكون مصدر إلهام للناس اللي حولي, أو للناس عموماً, لمتابعيني, يعني بفيد نفسي وبفيدهم بالآخر.